أكثر شي باستخدمه <hesitation> وسائل التواصل الإجتماعي, لقنوات الإخبارية يعني على يوتيوب أو على فيسبوك, <hesitation> لأنها بتوصل الأخبار سريع, وأوقات كثيرة, صاحب الخبر, هو اللي بيكون ناشر الخبر, فالوصول للمعلومات كتير سهل وكتير مهم إني أكون عارف هالأخبار.